أفظل طبعا الطهي يعني ،وتناول الطعام بالبيت ،لأنه رايح يمنحني أن الفرصة إني أجرب وصفات جديدة، وأحظر أطباج مختلفة ومتنوعة ،وأجدر أنجي منها الأشياء اللي احبها فالاكل ،في البيت مريح وأجواءه خاصة بعكس إني أروح المطعم هو طبعا المطعم حلو وأحيانا بس طبعا بيت له سحره وذكرياته الخاصة.